Iyate untan <hesitation> makanya masussa te di rumpang karna buda to jio enang wai semacam na jio <hesitation> utang utang kangkung kan yato utang kangkung jio enang wai biasa makanya masussah di rupang utang utang apa <hesitation> yate utang paku kan jio buntu jio pedalaman anu biasa pedalaman makanya to masussa na rupang to' tau jio buntu buntu karna haruski biasa <hesitation> si buda tau ke biasa ke mesa mesaki jio buntu biasa na alaki raka <hesitation> hewan atau na boko ki' tau, terus yate yaduka to utan biasa masusah di rupang den iyya jio pasa' di baluk tapi si masuli' na balukagngi tau io pasa', karna yami to' na masuli' nasaba masusah duka na rupang to' tau semacam na kita duka to lakandei to <hesitation> masussah duka di rupang ke moraiki lamanyamang di alli jio paaasa' tapi si masuli' karna <hesitation> susinna mito masuli' karna masussa na ala tau jio bela' bela ato jiong <hesitation> jiong raka wai masussa nala tau to' yate utan ake la di nasui ke jomai <hesitation> buntu buntu atau bela pasti di anu jolo' di bissai supaya na bersih supaya marasa di kande terus di polo polo mane di bersihkan jolo te <hesitation> utan mane di palakoi di pajio wajan mane di nasu terus di pa'kandean sola bale <hesitation>